Arabi saudite oyiro oma dɛmu heh mun yenu nɛ ba lo famiye saude, adin famiye so naa mi yenu ho arabi saudite na. A Arabi saudite ɲan we lobenu, mɛɛda bira ba amɛrikɛn ra ɲan bun beso woo.A bie ba amɛrikɛn ra dɛmɛ'a a lena ra ri petɔrɔli a hua a yira warimatete zɛrɛ.